أفظل إني أكون عالقة على الجزيرة وحدي لأن بيكون عندي وقت أفكر واكتشف المكان بدون ظغوط ومشاكل مع حد. العزلة تعطيك فرصة تأمل تعيد حساباتك. أما لو كنت مع عدوك بيكون الوظع مزعج، كل واحد ممكن يفكر في طريق يتحدى الثاني. أفظل إنك تستمتع بالهدوء والطبيعة من حولك وابعد عن التوتر والمشاكل، العزلة أحسن لي عشان أعيش اللحظة بسلام.